Ɛɛ la de nimmu'urɛ ti fu tara zɔduma hali n boi tɔgetɔgesi la wan iŋɛ se'em ti fu ta'am zamesɛ yɛm yese ba puan. Ina n ani se'em la, ina ka ani bala ina n ani se'em la ina ka ani bala. Bala fu san ta kiŋɛ ta gɛregɛ zi'an sa ti nɛra san ana aŋa, fu wan zala fumiŋa ti oh, n zɔ ina daa pugum ana la ŋwana amaa mam la eŋa daa nyaŋɛ lagum bɔna mɛ. So la ani suŋa. La ka ani suŋa ti fu kɔ'ɔm bɔna bɔbɔyinɛ ma'a zi'an n n doose fum n boti se'em la. Gee fu san ta paɛ zi'an n ka doose fum n boti se'em la, fu yeti fu iŋɛ la ŋwani.